أفضل تكون متفائل لأنه التفائل يعطيك طاقة وحماس تواجه التحديات، والتفاؤل يساعدك انك تحافظ على معنوياتك, التفكير السلبي لازم يجيك بين وقت والآخر وما تقدر انك تبتعد عنه في بداية الأمر لاكن تقدر انك بعد أول وهلة ترجع تتحكم في نفسك وتاخذ الجزء الإيجابي من الموضوع. ومثل ما يقول المثل لا يأس معى الحياة ولا حياة معى اليأس.